Nina mol, nina to komid, nlaura bueladguch xsakrabasien dox yinꞌ sir sirbayin bill yin kolor, yin' chile anch riziribaloka ritsiriba to chi biern resireba chersaldabakw mil lonsarabakw <hesitation> sbalrakosni nidialon chiroꞌo koyra balochil, rkora bayin chirgoygabarak min loki chilchichalokgogue gueyrabachirgui lo nisa, chino modrien raba molin wla notiri rabaramroyogarot wanla lo licuador wla nola barot tragonlo goch tachichon mod gakə sop gak nnis, chinin lanyana dochirsaldaa lan to casuel soblodek agyixan xan kasuel porni nachan yirirguraba lankasuelke, tachichon modgue egue gayin yirgoraba este kald guidbꞌ laa buelguid chalo komid gui kald yid goroban atibar gwelgonꞌ gachiꞌ galgonꞌ kan lansini kenir balargonke tachug gden sabor, gawra batom gulchiera gora guinchir rkora banato platə tachichon mode <hesitation> gaw graras sarabarioꞌ lant to platchre kutirabald eybuenla lankato plat chichomotso logaoro ban kochag de chane rgay chil.